ऑक्टोपस एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा समुद्री जनावर हछ। उनकू कुछ खास विशेषताएँ यू छ: सात और आठ हाथ: ऑक्टोपस के पास आठ हाथ होते हं, जो उसे बहुत लचीलापन और ताकत देदां। इन हाथों के जरिए वो आसानी से शिकार पकड़ सकदां और अपने शरीर को किसी भी आकार में बदल सकदां। रंग बदलने की क्षमता: ऑक्टोपस अपनी त्वचा का रंग बदल सकदां। वो अपने शरीर में पाए जाने वाले पिगमेंट कोशिकाओं का उपयोग करके अपना रंग पर्यावरण के हिसाब से बदल सकदा।